<noise> yag yex, yag yex c̲h̲uꞌnntsima, yex xkë lowu c̲h̲oꞌwnu y c̲h̲uꞌnnstsiꞌnnu blag yex c̲h̲ixkwaꞌ c̲h̲ixkwaꞌ komid, naku lo biꞌl naku or c̲h̲ixkwaꞌ komid. Yag mangna c̲h̲uꞌnnbeynu xkë mang lowu c̲h̲oꞌwnu mang. Yag gial yag gial lëꞌkga xkëꞌ gial lowu lowu c̲h̲oꞌwnu. C̲h̲ag limun limun xkë limun lowu c̲h̲oꞌwnu limun, c̲h̲ixkwaꞌwu nis c̲h̲ixkwaꞌwu, blagna xc̲h̲ixkwaꞌ ti te c̲h̲ama. Yag naranj kakga naranj c̲h̲owma lëꞌwu c̲h̲ixkwaꞌkgu te c̲h̲amu, c̲h̲ixkwaꞌ naranj nisna. Yag ndzuw yag ndzuw nak guꞌn c̲h̲ixkwaꞌ guꞌn lëꞌkga c̲h̲owma ndzuw c̲h̲ixwaꞌwu nis y c̲h̲ey nis ndzuw blag knu c̲h̲ama.